J'utilise beaucoup mon téléphone portable. J'utilise pour les réseaux sociaux, j'utilise, euh, pour aller sur mes mails, j'utilise pour enregistrer, pour écouter de la musique. Euh... c'est essentiellement pour ça, pour la musique et le lien avec les autres personnes.

je ne vais jamais sur une liseuse

C'est l'automne et en ce moment je suis bloquée à la maison mais par la fenêtre je vois qu'il y a un beau soleil, le ciel est bleu. Il a l'air de faire bon. Je vois le haut des arbres frémir donc il doit y avoir un petit peu de vent. C'est l'automne mais un automne où il à l'air de faire chaud et beau.